יא, ס'איז עטיש צו האבן חיות ביי זיך, ווי פעטס. ווי א קעצי, אדער א הונט. און ס'העלפט אפאר מאל, העלפט עס צו פארן מענטש.